הַדָּא סוּאַל קְבִיר, כִּיּוּ הַפְן כִּיּוּן גַּלַאבַּאן מֻסְאֶלַּת זּוּק שִׁיָּחִי, לִי כִּתְשּׁוּף שִׁי וַחְד מְזִיּאַנָאן יִכַּדַּר שִׁי וַחְד אַחֶר עָאֲדִי, וְלָקִין כַּיִן שִׁי חְוָאג' מֻכְנָה נְעְתַמְּדוּ עַלֵּיהוּם, וַאש אֶל-עַמַל עָנְדּוּ תַּأְתִּיר עַאטִפִי עָלַיְך, וַאש פִיה טֶכְנִיקָה עַלְיָה וְאִתְקָּאן פִי אֶל-סּוּן דִיָּאלוּ, וַאש פִיה פִכְרָה גְּדִידָה וְאִבְדַּاع, וַאש כִּתְיְוַסַּל שִׁי רִסָאלָה מֻעַיֶּנָה אוּ כִּתְתַּהִיַגּ אֶל-תַּפְקִיר, כּּוּל הַעֲוָּאלֶר מֻכְנָה תְּחַדִּד וַאש אֶל-עַמַל אֶל-פְנִיִּי גּ'יִּד לִבְּנְסְבַּא לִיָּא אוּ לַגֻּ'מוּר.